פעפער קערענדלעך וואס ליגן אינעווייניג אין די צומאלער, אינעווייניג איז דא אזעלכע צוויי שטיקלעך וואס דרייען זיך, וואס ווען די קערענדלעך קומען דארט אן ווערן זיי צודריקט און צוקוועטשט, ווי מער מען דרייט עס אלס מער צודרוקט און צוברעקלט ווערן זיי.